Amope ouiño yaegua añeterako ani sembotavɨra yae jaema jokogui ou yandepɨape ipuere vaera öe yande kirairako kua añete rako kua ani kiraira jaema ou amovecepe yande jokua duda jei superetavano mbaetɨma yayoguɨrovia jukuraiyae ou ovae yandeyae